Nakon davii ta kida ku vichii davaxhichi né nriki, ta to xa kua xa anrivii toda xa ku vichíi xakoa chin né nriki, kon davii chín ínn, adava davaxhichi ta kida ku vichíi ne nriki, xakoa kene tachí tu ta dikan konri kadi ká na kene tachíjan, viño xin xakoa a ne nriki, xandri ta dikan vichí ta kon'nri, ta tinña gripa.